بائسیکل بیل سادہ میکانزم دی ورتوں کردی ہے۔ جو سرگرمی تے آواز پیدا کردی ہے۔ بیل عام طور تے اک کیسِنگ، اک سپرنگ لوڈ، اتے سٹرائیکر، اتے اک کلاپر تے موجود ہندی ہے۔ جو سواری بٹن جا لیور نوں دباتا ہے۔ تے اس نال سٹرائیکر کیسِنگ نوں ماردا ہے۔ جس نال اک گھنجر آواز نکل دی ہے۔ <hesitation> سٹرائیکر عام طور تے اک سپرنگ نال جوڑیا ہوندا ہے۔ جو ہر اک سٹرائک تے بعد اس نوں اپنی آرام والی ستِتی وچ واپس آؤن دی انومتی دیندا ہے۔ بیل دی کیسِنگ آواز نوں وادھان لئی ڈیزائن کِیتی جاندی ہے۔ جس نال اک سواری نوں پیدل یاترا <hesitation> تے سائیکل چلاؤن والے دے راہ نوں سواری دی موجودگی دا پتا چلدا ہے۔